मासु सबैकी मन पड्डो छ । मासु मन नपणाउने कमै हुना छन् । मासु खायो भने हाम्रा शरिरले तागत दिनो छ । तेइ अनुसारको स्वस् स्वस्थ बनाउनो छ । तेइ अनुसारको हम्रो दिमाग लाई पनि तन्दुरुस्त बनाउनो छ । मासु सबैलाई मन पड्डो छ । मासुका झिक्कै आइटम हुना छन् । ती झिक्कै आइटम हुना छन् । अब कहिलेकाही मासु लिएपछि कहिलेकाहीँ बच्चो छ । झिक मासु भयो पछि त्यो बचेको मासुलाई अब दोस्स तेसोइ राख्यो भने कुइन पनि सक्दोछ । मासुइना किणा पड्डा सक्ता छन् । ती किणा पड्ड नदिनाइ लागि मासु हाम्लाई कसरी जोगाउने भन्ने मासुलाई काट्टे तेइलाई साना साना टुक्रा अद्दे । नान्नाना टुक्रा अरिसकेपछि वाउँछि एका तारम्णा उन्दिने । जसरी हामी सुयमी उन्ना छौन । तेसरी उन्दिने । सु्क् उनेपछि आगामी तताइ दिने । जसरी हमीले माछा सुकाइम्ट राख्ता छौँ तेसइ अरि सुकाइकन यीन्न मासुलाई राख्ते । अर्को भन्या काचोइ मासु राख्यो भने अर्को कसरी राख्त सकिन्छ भने चिसो ठाउँमा राख्यो भने त्यो मासु् चाइ लामो समयसम्म रहन सक्दोछ । नभए दोस्रा दिन नै किणा पड्ड सक्ता छन् । गर्मी समयमा छटि आज छकाल काटेको मासु छ भने बासाइतिक अम बास आउन सक्तो छ । गन आउन सक्तो छ । तेइ भएर हमीले चिसो ठाउँमा तेइलाई फ्रिजमी राखे भने झन् राम्णो यदि पकाएको मासु छ भने तेल्लाइ अलिकता सुकुटी बनाइकन सुकाइकन राख्यो भने लामो समयसम्म तिनचारदिन एक हप्तासम्म खान सकिनोछ ।